<hesitation> וואס כ'וואלט- וויזוי איך וואלט א- פארבינדן א פרינטער מיט א קאמפיוטער. כ'וואלט אריינגעגאנגען צו די קומפיוטער <hesitation> די געצייגן וויזוי מ'ארבעט אויף עס, און איך וואלט עס פארבינדן צו די קומפיוטער און נאכדעם וואלט איך עס ארויסגעפרינט וואס איך דארף.